Bon, so a ƴeewii filipin, siŋaaji kuurɗi ngoni ton. Nden non kerecieŋaagu jaalii. So a yii jaɓɓal erop kamɓe duu ɓe njahata finaa tawaa mun. <hesitation> ɗumni woni ko mbawmii sifaade bangal hen. Sabii mi haara anndal maɓɓe sanne.